N’kulturën braziliane osht e njoftun që burrat zakonisht <hesitation> shpenzojnë ma shumë liri se sa femnat edhe femnat kanë ma pak liri. Ama prap se prap n’përgjithsi <hesitation> konsiderohen familje shumë t’dashtuna, shumë t’afërta edhe t’ngrohta me njona tjetrën. Edhe kanë qef me kalu kohë me njoni tjetrin.